<noise> 啊我最喜欢这个唱音乐是这个 duran duran 啦，因为这个 duran duran 他们这个唱歌的人很呀棒。他的歌嘛很，很好听。and then 他们做的这个 music video 那个也很好啊，很，很合这个年轻儿看的东西。

我这次多数这个还那个手电话还钱是用 um 他们的 app 还钱啦。就是这个好像我用的那是 u, umobile 啦。就是用这个 umobile 的 app 那个进内 um 去还钱啦。

um 这下多数是说要出门出国旅行要用这个 passport ah 全部是用这个 passport 去那个拿你的你的这个登记什么的很要紧啦。要有登记 baru 能够那个出门什么。

啊，我最喜欢这个放假是去，去出门玩耍啦，去哪里海边玩耍这样，去住旅馆，较好的旅馆呐，跟家庭作，um 作伙去，去那里玩耍，去那里吃，去那里走走，去那里吃风。

um 这电脑的东西当然 um 那个很呀好啦，像说了教书那个全部用电脑，因为电脑里什么都有啊，你看学生要学东西嘛较容易，嘛较快，um 电脑是最好的老师。